Eh mi eman ɓe ɗume onni ɓe waɗi jei mawnini ɓe haa ɓe yotti Mangu jei ɓe woni jonta, Do ko wadi mi emata ɓe bo ngam mi naftira be man tomi laari goɗɗo feere ɗon mari haaje mauna warta goɗɗo feere miviya nda ko waine waine yecci am waɗiri anfu miɗon yi'a to anaftiri be dabareeji man awawan aheɓa ko ayiɗi.